gott kvöld Sjálfstæðismenn saka Pírata um að en sem kunnugt er var hann með langhæsta aksturskostnað ætlum að ræða þetta og ýmislegt fleira við tvo þingmenn frá Pírötum og Sjálfstæðisflokki og Helgi Hrafn Gunnarsson velkomnir helgi þið hvort að þingmenn hafi farið út fyrir þessar reglur og hvaða afleiðingar það ætti að hafa það er í höndum

athuga það en upprunaleg fyrirspurn Björns Levís Gunnarssonar sem sendi þetta inn hún

að þessi kostnaður væri raunverulega kostnaður við akstur og og lögmætur kostnaður því var hafnað og meðal ástæðna var að þessu væri ekki beint að einum þingmanni og það er þess vegna sem

var beint að Ásmundi Friðriks vegna þess að hann var með yfirþyrmandi hæstu

að vaða í Ásmund sko planið var að láta skoða þetta allt saman forsetisnefnd vildi það ekki en þið viljið semsagt að það fari fram rannsókn sem er þá þannig

kannað hvort að tilteknar ferðir hjá honum hafi

hvort að þessir þessir aksturspeningar hafi verið greiddir út á réttum forsendum

geta sýnt fram á það þegar þeir skrá í akstursbók hvert þeir eru að fara og hvert erindi þeirra er það finnst okkur

sjálfsagt og þess vegna kemur þessi athugun en ég ítreka bara hún snéri að öllum þingmönnum við vildum

að við ættum að spyrja um einhvern aðila þannig við gerðum það Páll það urðu svolítil læti í þinginu út af þessu þú brást illa við og Níelsson af hverju já ég er ekkert á móti þessari rannsókn sem Helgi Hrafn er að tala um og reyndar hvatti ég til þess í ræðu minni í gær um þetta mér fannst skjóta skökku við og gekk alveg fram að mér var að að Björn Leví sannanlega í Facebook færslu og látið að því liggja áður og ég held

Facebook færsluna að hann hefði fram að þessu ekki sakað Ásmund um að hafa stolið peningum en hann gerði það núna

ég er ekki að saka þá eins og kom fram í þínum inngangi

að hafa sagt þetta eða Björn Leví við skulum ekki setja alla Pírata undir þennan hatt hann gerði það sjálfur og tók það sérstaklega fram að hann væri að saka hann um þetta um þjófnað um þjófnað já

það er engum blöðum um það að fletta og það sem þá skýtur skökku við er að fyrst segir hann að Ásmundur hafi stolið peningum og síðan sendir á forsætisnefnd bréf þar sem hann biður um að nefndin eða forysta

þingsins athugi hvort að Ásmundur hafi stolið peningum þetta er semsagt gamla sagan um að skjóta fyrst og spyrja svo þessi staðhæfing sem gerir það að verkum að mér var eiginlega nóg boðið og gerði athugasemdir við mín athugasemd laut ekkert að þessum akstri hvort að

Ásmundur hafi keyrt of mikið eða lítið eða

skilmerkilega grein fyrir

annan og biðja svo um athugun á því hvort hann hafi stolið einhverju gekk Björn Leví of langt ég ætla ekki að leggja mat á það sér í lagi

á Facebook færslur eins og ég skildi kröfuna á þinginu var að forseti myndi ávíta þingmanninn fyrir það sem hann sagði á Facebook færslu ef ég skil rétt nei bara aðeins að leiðrétta þetta ég var ekki að tala um hefðbundnar sem fara bara fram á þingfundi ef ásökun er lögð fram þar ég var bara að hvetja til þess að forsætisnefndin eða forysta þingsins gerði eitt af þrennu færi yfir málið og segði það að það væri ekkert athugavert við þetta númer tvö hún gat hugsanlega komist að

svig við reglur þingsins nú hefur þessum reglum verið breytt og búið að bæta þetta allt og laga það liggur fyrir einhver einhver rökstuddur grunur um það að viðkomandi þingmaður hafi stolið fé frá þinginu þá að kæra hann til lögreglu og mér finnst meir að segja þingmaður Pírata sem hélt þessu fram að ef hann telur sig hafa sem hann sagði rökstuddan grun um það

það hafi farið fram þjófnaður þarna þá á hann líka þann kostinn að vera ekkert að biðja þingforseta um að skoða það heldur bara að kæra manninn til lögreglu en hvers vegna meigum við ekki

samkvæmt þessum leiðum mjög gott en ekki segja fyrst að hann sé þjófur það er það sem ég

athugasemd við ég var bara fyrr í dag að rökræða við tvo háttvirta þingmenn Sjálfstæðisflokksins um orðanotkunina á hugtakinu refsing fólk talar oft óvarlega og notar einhver orð sem vissulega geta farið í taugarnar á einhverjum og geta verið óvarleg en mér finnst það bara ekki vera neitt atriði við hliðina á því sem við erum að ræða sem er hvernig þingmenn hafa í gegnum tíðina notað aksturskostnað það er aðalatriðið þessar kvartanir yfir

að þetta tiltekna orð sé notað

nota ekki þetta orð ég almennt reyni að tjá mig þannig að ég þurfi sem minnst að eiga í einhverjum svona rökræðum því mér finnst það vera tímasóun

og sagði að ákvörðunin setji alla kjaraviðræður í uppnám núna tala allir um að þetta snúist um húsnæðismálin það er samráðsvettvangur stjórnvalda og verkalýðshreyfingar og aðilar vinnumarkaðsins og þetta með húsnæðismálin er svona stóra púslið sem öll hin vilja Píratarnir gera í húsnæðismálunum til að liðka fyrir þessum kjaraviðræðum sko í sambandi við þessa vaxta hækkun sérstaklega vegna þess að hún er svona þungamiðjan í þessu mér finnst hvað varðar þessa vaxtahækkun og vaxtamálin öll þá finnst mér svo mikilvægt að við reynum aðeins að komast inn í næsta borð á umræðunni um það hvernig stýrivextir eigi að virka þetta er farið að minna rosalega

á umræðuna um vexti fyrir hrun ég er ekki að segja að að það séu sömu aðstæður núna þær eru þær eru öðruvísi og þetta er öðruvísi núna en það að fara hækka vexti til að berjast við

þegar það er hægt að fara með peninga úr landi það er hætta á allskonar hlutum eins og þessum vaxtamunaviðskiptum það eru

hættur sem koma með því og ég er ekkert alveg sannfærður um það að þessi einfalda hagfræði að hækka vexti til að sporna við verðbólgu í hagkerfi eins og þessu sé til þess fallið að verja það ef það ef það er fyrirsjáanlegt að að hlutirnir muni ekki ganga jafn vel á næstunni ég er ég er aldrei þessu vant

sammála meirihluta gagnrýnenda hvað varðar þessa vaxtahækkun ég er efins um að hún sé rétta útspilið á þessum tímapunkti fæ svarið um húsnæðismálin á eftir aðeins um vextina fyrst Páll sko seðlabankinn hefur þessa ríku tilhneyingu að hann er alltaf fyrri til og liprari við að hækka vextina en að lækka þá

bara að segja eins og er mér finnst þeim dálítið brátt í brók með þetta

að gera þetta með þessum hætti þeir hefðu getað eins og ýmsir hafa bent á látið bara vextina vera óbreytta með einhverri sterkri varnaðaryfirlýsingu um það á hvaða ferð við værum Már segir í kjölfarið á ákvörðuninni nú eru Seðlabankinn komin í hlutlausan gír gagnvart

gír hefði verið þessi sem ég var að tala um að láta vextina vera óbreytta en láta fylgja með finnst mér þetta eins og þegar menn voru að bregðast við gengisbreytingum hér

lausari hönd til hækkunar en lækkunar yfirleitt en þá aftur að húsnæðismálunum það liggur fyrir þinginu að ræða aðgerðir í húsnæðismálum sem innspil stjórnvalda inn í þessar viðræður hvað munið þið gera

einhverju um það já ef þú ert að tala um leigumarkað sérstaklega þegar kemur að húsnæðismálum ég hugsa fyrst um lánamálin því það er svona

hagkerfið sé að fara hæga á sér

maður það fyrir vegna þess að verðtryggð jafngreiðslulán eru enn þá vinsælasta

þá hef ég mestar áhyggjur af því

á næstunni umfram stöðuna eins og hún hefur verið núna í dágóðann tíma og er ekkert einfalt mál að leysa húsnæðismál í heild sinni áhyggjur af því að þetta verði svolítið sagan

það verði verðbólguskot lánin hækka fólk verður brjálað yfir því eðlilega og hvað erum við þá búin að gera í millitíðinni hvernig bregðumst við

öðruvísi í þetta sinn eða eigum við að bregðast og ég er ekkert með svörin við þessu mér finnst á söguna og velta fyrir okkur hvaða mistök við erum að gera aftur og reyna læra af þeim gömlu sko ég held að þetta sé nefnilega athyglisvert með lánin sem Helgi er að segja

þrátt fyrir það að óverðtryggðu lánin standi manni til boða núna þá taka menn frekar þessi verðtryggðu jafngreiðslulán

séð neinar tillögur frá ríkisstjórninni hvernig þetta verður gert stjórnarþingmönnum ríkisstjórninni sjálfri þó væri

orðanna hljóðra í yfirlýsingu að það sé ekki hægt að gera neina kjarasamninga án þess að taka á húsnæðismálum og þetta er rétt ábending

það er enginn að bera á móti því að kaupmáttur á Íslandi hefur hækkað um tuttugu og fimm prósent á fjórum árum sem hefði átt að fylgja þessu hann hafi verið étinn upp í hækkuðu húsnæðisverði stjórnvöld geta gert ýmislegt stjórnvöld gætu til dæmis ákveðið að taka húsnæðiskostnaðinn út úr vísitölunni

myndir þú styðja það ég myndi styðja það ég hef svosem oft vakið máls á því að mér finnst skrítið að það sé ekki fyrir löngu búið að gera

ætli við séum ekki einir væri jákvæð skilaboð inn í þessar kjaraviðræður

tvísýnar og varasamar bara stutt hvenær ætla stjórnvöld að sýna á þessi spil ég held að það verði

bara hefðbundna leiðin að aðilar vinnumarkaðarins byrja hér að reyna þoka sig nær einhverju marki þeir

nú einum rómi um aðkomu ríkisvaldsins og reyndar sveitarfélaga

með lóðaframboð og öðru að

ég held það sé ekki alveg komið að því að þessar tillögur stjórnvalda verði sýndar

að hafa eitt í huga varðandi þetta vandinn er á milli framboðs og eftirspurnar skyndilega varð gríðarlega mikil eftirspurn

eina raunverulega leiðin til að laga það

en það tekur tíma og þegar það eru tvær og hálf milljón túrista í landinu á ári eða hvað það er þetta ár þá þá svo gríðarleg að það tekur tíma fyrir einfaldlega nógu mikið af húsnæði að koma

lækka á sama tíma og það hefur verið að byggja mjög mikið það eru alveg líkur á því að þetta muni breytast á næstu árum jafnvel þó ekkert sé að gert en þetta er eitthvað sem þarf að kortleggja almennilega og fá á hreint áður en maður tekur afstöðu til einhverja hluta eins og Páll bendir á höfum ekki enn þá séð áður en við þurfum að ljúka þessu hérna þá verð ég að spyrja þig aðeins um stöðuna í Pírötum það hefur allt logað í illdeilum vegna eineltismála og umræðan hefur í kjölfarið það er erfitt að taka á málum það eru uppi raddir um það að

að breyta skipulaginu þessum flata valdastrúktúr

ertu fylgjandi því sko umræðan í fjölmiðlum hefur aðallega verið um þennan strúktúr umræðan

kemur ekki bara af þessu máli við höfum verið að pæla í dágóðan tíma en þarf einhver að taka völdin í flokknum nei það þarf enginn að taka völdin sko markmiðið með því sem við köllum flatann strúktúr og formannsleysinu og slíku er valddreifing og

er hvað nær þessum markmiðum ég tel ekki aðrir telja svo vera

þú þá að verða formaður eh ég hef það ekki í hyggju nei aðalmálið hjá okkur núna

mest á og liggur mest á að laga eru eru samskiptamál og hvernig við bregðumst við

við erum að taka það mjög alvarlega hefur verið bent á núna síðustu dögum og vikum díla við núna erum við að koma þeim ferlum upp og reyndar er fundur núna klukkan átta hjá okkur um verklagsreglur og lagabreytingar til að takast á við gangi ykkur vel með það við verðum að ljúka þessu núna takk kærlega fyrir komuna Páll og Helgi það er að hefjast hérna bein útsending úr Háskólabíói